Ah sakafo sotra nefa tena ankafiziko zao a de le patipaty io paty ohatra hoe lasopy magnano lasopy tongotr'omby na manano soupe chinoise na hoe le paty amin'ny sache le nouille regny io zao tena akafiziko nefany tsotra.